Ŋna fɛŋ munu lia lɔŋ feŋ lɔ, kɛmu ŋ kuŋ a lɔŋ nda a yɛ ŋ fáa sa, a lɔndɔ́ mu kɔɛ la kɛmu ŋ kuŋ a táa bóó bɛna la ɔɔ kpɔndɔ bɛna nyiɛ kuŋmbá la mbɛ a lɔŋ ɔɔ bɛ fúfuɛ saŋ kɔnyɛ kpɔndɔ bɛɛ, bɛɛ, bɛ́ɛ ɔɔ mbɛ gboŋgboŋɛ saŋ mbɛ a táa a ma, ɔɔ na mɔɛ nu ya a ma a yɛ ŋ fáa sa wa kɛ a bea lɔŋ feŋɛ kɛmɛ nu kpɛ́ɛ basae ya.